Turken adhaa ishian adhaa bayathi won ishian birri ghan elfu ghaa dhabreee won yedhen won ishia won diniane dini fanjirthi aminen culture thaa amtan fann jirthu won birri ishianen eee akhijector jira bezantin ottomaa mzikiinen lilah dhotthii eee familinen muhimua eee ameninenn adha tunn taaa ishia kahawa tokoti jira kahawa toko huji isaani kahawa rafikiathi lila dhugheni aminen kathabinen hutumetheni kahawa suun